Ny biby anisan'ny malaky fandihanana indrindra, voalohany ny léopard, ny autruche koa anisany, ary ny biby koa anisan'ny miadana fandihanana indrindra voalohany ny kapiky, aveo kandrôndro.